Бангладеш аз тариқи муборизаи пурфишор истиқлоли худро ба даст овард, ки дар он аҳолии маҳаллӣ нақши калидӣ бозиданд. Пас аз пирӯзӣ, масъалаи аз нав сохтани шаҳру деҳот пеш омад. Ҷомеа бо офатҳои табиӣ низ рӯ ба рӯ шуд, вале рӯҳияи ҳамдилии мардум устувор монд.